زه د ګرمو سیمو مناسب کالي بسته کوم. د لمر ضد کریم او د مچانو ضد دوا ضرور اخلم. یو پراخ خولۍ یا کیپ د لمر مخنیوي لپاره اخلم. راحت بوټان د اوږدو مزلونو لپاره اخلم. کیمره یا موبایل د منظرو اخیستلو لپاره ضرور وي. سپک کوټ یا جاکټ د سړې هوا لپاره هم اخلم. د پیسو بټوه، او پاسپورټ هم اخلم.